اكتر حيوان شوفته كان كبير كان الفيل كنا في حديقة الحيوان واحنا صغيرين ورحنا وشفت الفيل ووكلته كان ضخم جدا يعني رغم انه احنا نشوف في الفيدوهات والصور اللي هو كبير وضخم الا انه عالحقيقة اضعاف ما احنا بنشوفه يعني كبير جدا